إذا كان عندي فرصة أختار مشكلة عالمية أخلص منها، فأختار الحروب، الحروب تسبب دمار وفجدان للحياة وتخلي الناس تعيش في خوف ومعاناة، لو جضينا على الحروب بنجدر نبني عالم يسوده السلام والتعاون، السلام هو أساس التنمية وبتكون فرصة للناس يعيشون بسلام وأمان مع بعضهم البعض دون خوف.